Kua̱ sa̱ ku̱ni kúkjúán chu̱ xi betju nga jñúne̱ kua̱ sá ku̱ni xi na̱xingíjñabáne̱ bajmie xi jñúne̱ kua̱ nga jñú bíkjíen kui ya̱ sakuáne̱ nga matujínbetju xi jñúne̱ xi ni̱tjin kua̱ sá ku̱ni xi ni̱tjinne̱ kua̱ tsúba mi̱e̱ tsúba, chíjkuán chu̱ba̱ne̱ kuikju̱a̱ matujín betjuni sa ku̱ni sa ku̱ni xi ni̱tjinne̱ kua̱ a̱ma ísa betju xi jñúne̱, sá ku̱ni xi tsjabáne̱ kja̱ju̱ba̱ne̱ suba jñú, subá jñú betjune̱ ku̱nia níyu ngatsi, suba jñú ike betjune̱ a̱ndaa̱ jñú bíkjíénne̱ sa ku̱nia xi níyuba̱ne̱ fíkjien kakun mangu̱ bíkjíén, bíkjenengi ikie bíkjíén yánímá bíkjinie xi kjúán xi ma xi sakuáne̱ kua̱, ñú sakuá chu̱ba̱ne̱ a̱ ma nga jñú betju kua̱ nkjín jku̱ya chu̱ betju xi jñúne̱, betju sá ku̱ ni xi ndayá xtayaba̱, subá jñú kjíen chu̱ba̱, chu̱ba̱ne̱ bíkejkú ngátsi, ngatsi mínú xka̱ ngijña xí sasiean, ngatsi tsajmí ntjíé xi kji askan kui kjíénne̱ nga ikiee kjíén sá, bíkéjkujún sá xi̱a̱ ni̱jmíé sá minú ngatsi xi sakuá sákui xi ni'yaanée̱ kua̱, betju i̱kie jñú betju chu̱ba̱ne̱ A̱kui kju̱a̱ ikiee nga jñú sakuane̱ kui kju̱a̱ jñú betjuni kua̱ nkjín jku̱ya̱, askan ye̱ betju nga jñúne̱ kua̱, yajínñanée̱ míta jñú betjuni sá ku̱ni xi ye̱ba̱ne̱ kua̱ te̱ bajmie sá ku̱ni xi ni̱tjin kua̱, tu̱a jñúne̱ tjí ne̱ésákuine̱ betju kjín, kjín chu̱ betju xi ñú ngatsi xi nitja xáya̱', ngatsi i̱kie betju betju xi jñúne̱ subá ñú betju chu̱ba̱ kua̱, a̱kui kju̱a̱ ikiee, a̱kui kju̱a̱ ikie nga jñú sakuáne̱, kijkuáne̱ sá ku̱ni xi ni̱tjin a̱ ma nga jñú betjune̱, sia̱ sa ku̱ni xi jñú, fajmejñúne̱ a̱ta tsíyaí si̱ku̱ sakuii̱, sa ku̱ni xi jñúne̱ a̱taa̱ sa̱ ku̱ni xi ni̱tjinne̱ tsúba mi̱e̱ tsúba tsakjunnée̱ a̱kui kju̱a̱ ikie, a̱kui kju̱a̱ jñú betjuni na̱a xi na̱xin ngíjñabá, kua̱ bíkjíén sa xka̱ ni̱jmabá bíkjíén sá ménú tsajmí ntjíé xi kji xi sasieán kjinie, kua̱ sá ku̱ni xi tsjabáne̱ bíkjíén sa nchu̱ti̱n kji sá nchu̱ti̱n ni̱a xi kja̱ju̱ba̱ne̱ subá te̱ betjune̱ sá ku̱ni xi ndéfiba̱ne̱ xi jñúne̱ kua̱ nde chu̱ntji̱e̱, chu̱ sasieán kjinie sá ku̱ni xa̱nda̱, kjinie xa̱nda̱ kjinie. Sá ku̱ni xi ndéfiba̱ne̱ kua̱ ñú faseníéne̱ a̱ kui kju̱a̱ ikie Tsikjíé xi jñú, tsikjíé xi jñúne̱, ñú betju, chu̱a betjujín sá ku̱ni xi ni̱tjin ngatsi, ngatsi yaka chu̱ xi, chu̱ xi ikemm, nix mmm, míxtun ngijñá tsúa̱ mi̱e̱ kua̱ subá betju te̱ jñú betju suba xa̱nda̱ kjinie sá ku̱ni xi kui chu̱ba̱ a̱ kui kju̱a̱ ikee betjuín xi ni̱tjin.